Rí náa̱ꞌ xuajin rí míŋuíí gii̱ꞌ, pues xa̱bu̱ rígíꞌ, khúwá tikhuun tsú nudu xtagíyáꞌ, xúmá e̱tha̱ rá rí xtagíyáꞌ rá pues ma̱tha̱du ríjndo̱o tiémpú rí, rí na̱nguá exnúú ruꞌjua, tiémpú rí mixooꞌ i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ, ríndo̱o na̱nguá eꞌni ruꞌjua, lo ke rindo̱o gu̱nꞌ ke rí nagi̱ꞌdu̱u̱ tiémpú disiémbré, enéró, febréró, mársó, a̱jndo̱o abríl o̱ a̱jndo̱o máyúu̱ a̱ꞌkhui̱ e̱ka̱nú rí tiémpú mixooꞌ, i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Xa̱bu̱ rígíꞌ nudii̱ xtagíyáꞌ, rí gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ rá, rí nobiémbré rá, pues nagi̱ꞌdu̱u̱ nuni̱ni̱le náa̱ꞌ, náa̱ꞌ pars, rí mudii̱, nuni̱khaꞌju̱u̱le mbañúu̱ꞌ. Rí nákhí xúꞌkhui̱ mangaa, rí tsú gatiin náa̱ꞌ rí míŋuíí, rígá mañu, ikhí ríꞌkhui̱ nuni̱ riyaꞌ ixi̱ŋa̱jiáa̱ꞌ jma̱a rí xtagíyáꞌ rí nudii̱, nagóo̱, khaꞌju̱u̱le mámbá tsiguꞌ igóo̱, ríndo̱o tiémpú yáá nagu̱ꞌdu̱u̱ mudu̱u̱le xaxtúu̱n, nuri̱ya̱a̱ꞌle riñúu̱ꞌ, para ke rí ikhí ríꞌkhui̱ e̱ka̱ iyaꞌ xúꞌkhui̱ rá, tsítsíi̱ rí naꞌthúún mangérá, tséjmúu̱, nimá relétí tséjmúu̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ idi rí gii̱. Tikhuun má tsú nudu jma̱a xtagíyáꞌ najmúu̱ mangérá, o̱ najmúu̱ relétí nugi̱yaa̱ꞌ jma̱a, numuu xkua̱ꞌnii iyoo enuu. Ikhaa ríꞌkhui̱ iñajunꞌ xa̱bu̱ gii̱ mangaa. Jamí xúꞌkhui̱ má júwá tikhuun xa̱bu̱ má rígíꞌ mangaa tsú nagóó, tsú nagájnúú nuñajunꞌ khaníí, numuu nda̱a̱ꞌ mbá, nda̱a̱ꞌ kásí ñajunꞌ rí rígíꞌ mi̱tha̱ni̱. Na̱nguá rígá mbá rí naꞌthúún mu̱numaa̱ꞌ, a̱ꞌkhui̱ rí nagájnúu̱ jaꞌníí nagóo̱ ruñajuinꞌ xúꞌkhui̱ rá. Xtáa̱ má tsú naꞌni guꞌjuá, xtáa̱ má tsú naꞌthóó ixi̱, xtáa̱ má tsáá tsú gíꞌdiin tsú nuthúu̱n a̱ꞌma, o̱ xtáa̱ má tsú gíꞌdiin e̱gi̱ꞌ mangaa, ikhaa ríꞌkhui̱ iyambáñúú xa̱bu̱ rí rígíꞌ, rí xa̱bu̱ júbá gii̱ ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ iñii̱ dedikár. Makaꞌ má rí mámbá mbiꞌji má náa̱ꞌ e̱ka̱rákoo ñajunꞌ, xúꞌkhui̱ jaꞌnii igóo̱ ruñajuinꞌ rí gii̱ꞌ. Jngáa̱ tsú nagájnúú, nagóo̱ siudáa̱, ikhí igóo̱ ruñajuinꞌ. Xúꞌkhui̱ má ikhí igájnúú i̱ji̱n nuni̱gajma̱a̱ mangaa, numuu nda̱a̱ꞌ rí rígíꞌ. Xúꞌkhui̱ jaꞌnii ini̱ gii̱ꞌ. Khamí xúꞌkhui̱ má rí xuajin míŋuíí, pues mbá ndxaa̱ mbaa̱ nuri̱ye̱ꞌ ithi ikhii̱n rí naꞌthúún san pédróꞌ i san páblóꞌ, ikhaa gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ na̱ka̱nú mbá gu̱nꞌ júniú rí gu̱nꞌ ríꞌkhui̱ igu̱maa selebrár tsú patrúu̱n dríguu̱n ithi ikhii̱n, tsú xa̱bu̱ wanii, tsú xa̱bu̱ mba̱ꞌju̱un. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ gii̱. Rí tiémpú ríꞌkhui̱ rá, pues xa̱bu̱ tsú gíꞌ náa̱ꞌ inuu mésá mbaa̱, xa̱bu̱ ñajunꞌ, ikhaa tsúꞌkhui̱, naꞌnii̱ naru̱wii̱n xa̱bu̱, ikhaa tsúꞌkhui̱ ndaꞌyoo̱. Náá rí ma̱ri̱gá, ñújuunꞌ ma̱ri̱gá, náa̱ꞌ najúwá, narígá nangu̱xi̱i xedi̱, pero ikhaa̱ eꞌyoo̱ ja rá. Ikhaa̱ eꞌnimbánuu̱, ikhaa̱ imbáxi̱i̱le xógíꞌ, o̱ ikhaa̱ eyéꞌ nguá ni̱ꞌwáꞌ náa̱ naꞌ mangaa buꞌ. Jamí xúꞌkhui̱ má rí ndaa̱ mbaa̱ ríꞌkhui̱ nuni̱ nutsi̱xu̱da̱a̱ꞌ béluu̱n, nuxu̱de̱ꞌ, nuni̱ rí naꞌthúún nobenárió. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ rí tiémpú rí gu̱nꞌ rí júniú. Ikhaa nugi̱ꞌdii̱ mbá, mbáá mbá mijnagu̱wa̱ꞌ mbiꞌji eꞌni rí nutsi̱khe̱ nitsi̱khe̱ ndélá. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa ríꞌkhui̱, narígá, naxtáa̱ tsú naꞌñuu selebrár mbá rí náa̱ꞌ guꞌjuá mbaa̱ ithi ikhii̱n. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa rí gu̱nꞌ júniú ríꞌkhui̱, rí nuni̱ ndxaa̱ mbaa̱ ríꞌkhui̱, narígá gitsíi̱n, náa̱ꞌ nawi̱i̱nlú xógíínꞌ tsú nani̱gu̱unꞌ mutsíi̱n, naguwéꞌ náa̱ꞌ a̱jndo̱o náá má xuajin mitsínguáꞌ, indxa̱ꞌjuu̱n, náa̱ꞌ nuxu̱da̱a̱ꞌ ikhii̱n yi̱i̱ꞌ. O̱ narígá, jamí narígá gitsíi̱n para tsú i̱ji̱n tsú nuni̱gajma̱a̱ mangiin. Jamí xúꞌkhui má narígá gitsíi̱n para tsú xa̱bu̱ wanii mangaa. Jamí xúꞌkhui̱ má narígá gitsíi̱n mangaa para gu̱ꞌjú wanii, wa̱ꞌxaꞌ, tsáá nani̱gu̱u̱ꞌ ríꞌkhui̱. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱. Xógíꞌ ríꞌkhui̱ irígá rí tiémpú rí júniú. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí ndxaa̱ mbaa̱ iri̱ye̱ꞌ ikhii̱n. Náa̱ꞌ nakha rí naꞌthúún. rí nutháa̱n kastíllú gii̱ꞌ mangii̱. Xógíꞌ ríꞌkhui̱ itsi̱khe̱, jamí xúꞌkhui̱ má narígá mangaa rí naꞌthúún tsú nadxúún a̱ꞌkhui̱. Nugi̱mbúu̱nlí, xógíꞌ xuajin iwátaa̱. Nawátaa xa̱bu̱ tsú nuxi̱ŋa̱ꞌ gi̱ŋááꞌ a̱jua̱nꞌ ithii̱n. Rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rígíꞌ, nawátaa̱ nuni̱gagi̱i̱le mbáxngaa xuajin, mbáxngaa a̱tiu̱un xa̱bu̱. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa, narígá gisŋá, rí wakhí, ríꞌkhui̱ ríndo̱o narígá ndxaa̱, xógíꞌ ríꞌkhui̱ irígá rí rígíꞌ. Naꞌñuu organisár tsú xa̱bu̱ nekhi̱i̱ tsú gíꞌ náa̱ꞌ ixi̱ gamaku. Khamí xúꞌkhui̱ má mangaa, ríjndo̱o ríꞌkhui̱ tiémpú rí nobiémbré, náa̱ꞌ ríndo̱o ríꞌkhui̱ náa̱ꞌka̱núu̱la ndxu̱un tsú áni̱ma̱s, xúꞌkhui̱ má nuni̱ ndxaa̱ mbaa̱ ríꞌkhui̱ rígíꞌ mangaa. Xógíꞌ xuajin o̱ xógíínꞌ má xa̱bu̱ tsú nuni̱ nuni̱makuíí ríꞌkhui̱. Nugíꞌ, nawáꞌthuu̱n xa̱bu̱ wanii áni̱ma̱s tsú nigu̱xi̱i̱nlú má ana̱ꞌlú mekhuíí. Nawáꞌthuu̱n nudrige̱ xógíꞌ rí naꞌphu̱, niꞌphu̱ wajiúúꞌ ithi, ríjndo̱o nijúwá ithii̱. Xógíꞌ ríꞌkhui̱ nuri̱guii̱, náa̱ꞌ inuu més náa̱ꞌ inuu ixi̱ wapa. Nusku̱ta̱me̱ꞌ, narígá ri̱ꞌji̱ rí ndathaŋuu, narigá makaꞌ rí, xógíꞌ má rí ginitsu rí rígá naxná awúún júbá rígi̱ꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ gii̱. Jamí xúꞌkhui̱ má narígá tiémpú mangaa ríjndo̱o nagóó tsú xa̱bu̱ wanii, náa̱ꞌ rí nutháa̱n gu̱nꞌ mársó, nagóo̱ ríndo̱o naꞌni tersérá biérnés, nagóo̱ náa̱ꞌ mbá náa̱ꞌ júw náa̱ꞌ júwá santuáriós i̱tha̱an i̱tha̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ gii̱ rá. Entónsé ikhí nagóo̱ nuthakháán tsú xa̱bu̱ wanii ga̱jma̱a numuu xuajin, ga̱jma̱a tsiakhi̱yu̱u̱, xógíꞌ rí na̱ꞌkha̱ rarígá, xógíꞌ nagóó xa̱bu̱ wanii nuthakháán numuu xuajin, numuu i̱ji̱n, numúú xógíínꞌ, xógíꞌ numbaaꞌ. Ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ rí gii̱. Jamí xúꞌkhui̱ má mangaa ríjndo̱o rí gu̱nꞌ disiémbré, tsú nuñi̱i kreér ríjndo̱o ríꞌkhui̱ narígá rí ndxoo̱ tsú ru̱dáꞌlú, ikhaa xógíꞌ má ríꞌkhui̱ nuni̱ rígíꞌ mangaa. Nagóo̱ a̱jndo̱o náa̱ꞌ xuajin mixííꞌ ñúꞌjúún, nagóo̱ úyáa̱le aguꞌ tsiakhi̱i̱ na̱ꞌkha̱a̱la, xógíꞌ ríꞌkhui̱ irígá rí awúún xuajin gii̱. Phú makaꞌ phú mitsiꞌyá mú rí ma̱xáwanúú ríꞌkhui̱, numuu ikhaa ríꞌkhui̱ eyóo̱ꞌ rá. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí khaꞌyoo tsú nu nuyámbáá puée̱, de ke rí ma̱ri̱gá rí mitsiꞌyá, rí mitsaanꞌ awúún xuajñaꞌlú. Phú jiamakuíí má xógíꞌ rí narígá, rí nagu̱ma, rí mitsiꞌyá. Ikhaa ríꞌkhui̱ rí, ikhaa ríꞌkhui̱ ini̱ xa̱bu̱ wanii rí gii̱.